Masha sharti kakikachin ormila uu asara intan nogin mollo fa ormilog orimlog adintan ju ingir burshek airosa tigojikog tala anin الله يرحمه gireka kagintan kikiano inga kabjana asari orimlo fa dirokmen tala tigoja fenti kabeda igo limia anesito toyi tala fentito kabeda mashalaton kakecha kuta mira tochikesso uu asara mellug anen gu balangichikessa nor teka gabura rahalog ikskacha fa asara intan mashala digita tigjikeso tarin baton ju bigita bigdosa nogin rukunila tigujikuga shiten ormila <hesitation> tar mashala log akakintan bigdinane doge dumefate yama gurriso irikuna asara intani <hesitation> mashala ton gon kakiso.